Eɓe joggi ton masinŋaaji puffooji collaaji. ɗii tan ɓamataa so suudu ndu fuu puufaa ɗum colla muuɗun. jonkaa faa colla oo yalta faa laaɓa tal. Hertanaadee <hesitation> fu nokkuuje, ɗun wonii, coɓɓuli.